A heɓa samarore mada alota dum toa loti dum ahelna dum a wo'itina a wata nder ɓlender mada awailita dum harr sete warti diya diyam heɓa fewa